ما عندى الخلفية أو العلم الكافى للإعتناء بالنباتات عموماً، مانى عالمة بهاى القصص او ما بعرفها، وما جيت جربت أحتفظ بالنباتات أصلاً، أو إنى أربى نباتات من قبل، <hesitation> فما عندى الخلفية الكافية لهى القصة، لكن أعتقد إنه بنشربها مايه كافية وبنحاول نعرضها للشمس.